باش تعيش عيشه جيده لازم تكون في صحه جيده أولا، تكون قادر باش <hesitation> تقوم بواجباتك اليوميه من غير مساعده، تكون قادر باش توفر <hesitation> الفلوس باش تصرف في نهارك تاخذ <hesitation> شنوا ناقصك الماكله يكون عندك مسكن يكون عندك <hesitation> مدخول شبه قائم، هاذي هيوبالنسبه ليا شنو معنتها حياة جيده، الصحه أولا والباقي يتبع.